Fandokisan̈a pômy de taira ndraiky, vôasan̈a ankendriky alô izy avy eo sasan̈a, vita vaôfy in̈y izy sasan̈a tapatapain̈y madiniky <noise> zen̈y tian̈ao an̈aovan̈a fôrma tapakan̈any in̈y na kare na somary <hesitation> lava karàha in̈y avy eo ataon̈ao ataon̈ao la sôsy tômaty sy dongolo, azon̈ao atao koa izy fa tsy ataon̈ao sôsy tômaty sy dongolo ampandevezin̈y <noise> direkity amy ran̈o fo avy eo vôasan̈a.